सिन्गपुरोर् जन होन्ख, ओधिकन्ग् खए सिन के जुग मलोय्, अरु जतिओ, होन्ख लोघु, खख, खय्दो, अरु, अरु रिति निति बोइकिस्तो। सिन्गपुरोर् खय्दो बिबिनो एसिअन्, हुअदोर् होम्रिशोन्, तो छिच्केन् रिचे, फ, तिपत, तु हतये अदि, नप्रिओ खय्दो। अरु सिन्गपुरोर् भख होसे, सिन्ग्रजि सोहकरि भख, लेउ मलोय्, मेदेरिन् सिन, तमिल् अदि, बोहु भबे असे। सिन्गपुरोर् य निखुद् भबे, सोहोर् परिकल्पनपे, बे बिख्यत् गोरिय परिबेखर् होइते, खल् हेउजिय, एकोक्रित् कोरल्, जर् भबे, जर् भबे य गर्देन् चित्य् बुलि कुअ होइ। सिन्गपुरोर् कोल खेत्रो सिन, ओपेर, रोतिओ, नित्रो, मलोय्, होन्गिद्, ओमोहमोहिक् नित्रो के सोरि परम्पर रगत् अरु हिल्प मिश्रोन् हुइ असे।